Oire reoreparai auoiava oisio osia ragaivira auo oripaio veira igei. Igeita oisio oira vaisipaioveira kopukopuri. Rovopa oisio osia uvuipau oira oririvere ari oisio osia oira oripapeiraita, pitokara-ia, oira tovopapeira, ra uuko tovouvere vovirireita va kasipierivere uvare kasipapeira, voava oira tovorivere etokasi-ia ra orioviro, eva oa purapeira vigei rutu. Oire o raivavu oia uvuipau ra eira kopukopuri ori aue, uvuipauei ra veta touia taporo oira kuvurivere, oira kuvurivoi ra uuko ita tovorivoi, ra votou tovorivoi voari etokasi rava poreporeparivere, va poreporeparivere vore osia rakapere vearopievira rutu posiposi vere voari vetatou siovaraia ra va verarivere, evoa oriovirovereita eira kopukopuri Eisi. Ari o raivavivu-ita aue, oisio osia kerioisirovi purapapeira ra vaisi purarivere ra voru petorivere eakevi-iare, tauo iare va petorivere ra voava va kuvurivere, va kuvuirevere vaisiro siovaraia eira kopukopuri, oira kuvurivoi, uvuipauei ra ovi rovu purari kerio isiro siovaraia oira kuvupaoro. Evoava rovirovuiaita vara oririvoi, vaisiro evaisiro kopukopuri isiro, kerioisiro siovaraia. Rovirovu siovaraia vara oriririvoi, evoaa orirogorive oisio osia oira oripapeira pitokaraia ra voava oira tauo rivere ita vorevira, oira tauorivoi aueiare guruva, varao eakero oisio osia aue tuvii ora ito guruvaro. Oira taurivoi oira rurukorivoi ra oirare etokasiuvere aveke kasi puraoro. Evoa Oriovirovereita vosia oira vagi rivere ra vearopievira rutu posiposievere vosia oira vagirivere. Uva varavi-ia evara raivara oisio osia uvuipauei ra eira kopukopuri oripari, eisivi-vearovira.